Kech turishni yaxshi ko'raman. Chunki kech uhlayman. Ertalab judayam shirin uyqudan turishni istamayman. Lekin ishim tufayli har kuni erta turishga majbur bo'laman.